Raha zaho mañokaña aloha da teña tsy de tsy teña mampiasa maro loatsy no raotsa no raha tsy de teña mampiasa karaza sôsy loatsy zañy no fa mahandrono fa andavañandro. Fa teña fampiasako zañy roa avao tsy iño zay fa sôsy tomaty an miaraka amiñy sôsy fromazy zay hitako fa hampatsiro nahandroko.